نتا هاد المرحلة لكدوز منها دبا عادية، كدوزو منها چاع الناس متخافش، نتا لعليك هو تقاد cv ديالك مزيان، تحاول تشوف الحاجات لنتا ناقص فيهم تقادهوم وتخدم عليهم باش تحسنهوم باش فاش تجي شي entretien دوزو مزيان، ولا چاعمداش مزيان ماشي مشكل، المهم هو أنك تعلم من الأغلاط لدرتي فيه باش فاش إجي l’entretien الماجي مديرش الأغلاط لدرتي في اللي قبل